<hesitation> emyanya eyanamabihikamu, ingye munabuthirwa ekyasenda omwa karambi Sub- county nabirihika omwe myanya yino omwa Uganda mwahanu nabirikalha Ekibito omu Fortportal, nabirikalha Ekongo eyabakethamu buthembu eyo niwayi, nabiriyikalha engoma yanekongo omwa DRC yinasinikalhahanu mwabughanda mwahanu sehenu nganehanu ahamunyonyi hanu yinunibughanda neryo emyanya eyo esyachallenges syanabiribanamu nisighuma ngabya namasokera ewayi omwa DRC eyangikere senu ngasanganayo yithuwitheyo esya ngabanayo omulyambu ono ngabya namasokera ewethu eyisirya obuthekane bwayo nibuke Thwikere omwa kithaka ekyo bandu bakalhwira kiri mwebyo buwunda bunene, so amahanga abandi bandu bakalhangira ebyobugaga bulhimo kutsi ebyo buwunda bulhimo, byangabakolhera neryo yibathekayo abandu abakathabangulha obuholho bwa bandi bandu so ngabya namayayo ngabana omulyambu owerisokerayo, wukasokerayo yiwunakwire engitsi nganamahika kutsi eyehe omwazira mulhi obulhi ahabwa bungaga bwekithaka kyathwikeremo abandu bakakyilhwira kutsibu bakaza eriyakihambira abasanganiryamu babiribyamu yibabendya kyityakyitya Egovernment yinathethekania ayihi yilhemwa so neryo yiwayisangana thulya okwasyandibithosisa sisa ngabya ngahika eno yinabana obuthekane yingayisangna yingali omwa kihugho kyobuholho, kyobwiranda, ngakyama kya- enda singawithe ekya ngayilhalikirira indi ngasagha neryo omwa bitsweka ebyanamabithahikamu Ebitsweka ebiri omwa Uganda oboabakonzo abalhi omwa Uganda bawithe obuholho, bawithe obwiranda ahabweribya yibawithe egovernment eyobutsuritsuri eyasi omunduwayisi nganidi omundu ngatholere erikalha omwakyihugho yinanawithe obwi obwiranda bwewe nobuholho neryo thukabya thukayenda ewethu eyisirya bwathukabuwa thuthi thwamathasuba eUganda yithukiyathekana, bethu neryo euganda yithwabya sithuwithe momwanya. Omuyira alhwe ekonogo kutsi omukonzo omo Uganda alhwe ekongo, ekongo yeyiri abakwithwe banene thukabyathukahika hanu yithwe thwulhi banyohonyoho ekongo yiribanene siwangathoka eribuwawuthi thuheke abakwithe thubalhethenu sithuwithe yobwikalhu neryo kandi ekongo yeyikyiri omwanya omunene owuthwangabu thwithi abalhi omo Uganda thusube wukahikayu eyiri esyandibithu sisa sisa mukikalha yimunemuyilharikyirira bwana makya bwana mira, so yiwayisangana yisimuwithe yobuholho nethu yithwe thulyenu yithwasiyalha thunemulhumwa kyemithima abakwithwe, bakabonabonarakyi thusabethutyambe habanike omundu oyowangathekania thekania ekyihugho kyethu kyekongo nabethu banathasyikalha yibanewuthe obuthekane Nimyaka miri, myaka minene. Abasokulhu balhwayu ibakathibitha enu, bamabuthira enu yabathatha wethu, esyombwe syamalhasa okwamithwe eyabathatha wethu. Abasokulhu babirikwira e congo abandi isyanesyandibithu esyo esyamunabwire. Ghukabya ghukasuba ewenyu eyamwalha, iwalengekania ghuthi alinga thukayathekana. So, inywe mukakolha ebyoburambure, emyatsi eyi imwabya imunakwamireyu ndeke. Imunamuminyerera muthi abandu banimwaghalhwa more especially abayira, bakaghalhawa. Omwa nord kivu mwabiriyiringira abandu babi abathisunzira abandu bahisi bobuholho. Bakanza eriheka ebyoghuda neru ibitha abandu. So, ekyo nikyitsibu ekyathukalhangira kwitsi inje ekyangalhangira omwamyanya eyanamathaghenda ingikalhamu. Omwa Uganda simuli tsughuru aliwe e congo thukabana ebi. Neryo ghukasangana omundu inasa inayihunira munu, ghukasuba ewenyu? Athi sinendisubayu kundi munu thukathekaniramu ndeke. Iwasikira mwandeke, eeee munu thuwithe mwobuholho. So ekyu nikyibuya ekyathukayishethera omwa Uganda yethu mwahanu.